Koa boaka aminakà edy tena ilain̈y raha zen̈y e. Mba manokana zen̈y anao anatiny herin'andra araiky mba misy lera zen̈y mba tsy mitana telefôny, mba tsy mizaha tele, tsy mizaha ôridinatera, tsy mampiasampiasa raha elekitirôniky fekiny zen̈y fa mba mankafÿ natiora àby io zen̈y. Mandeha an̈aty ala. Mandeha amina n̈abony bongo. Mandeha ranomasin̈y.